Bueno jani jesíí inna viina chií, ñíñi, sa’ora ñuu nuu ñi, ñi este sa’ora ñuu yuu te naa kaachara in olla luliina, ñi chaora ñtocha, ñi ñtokoura in vincha, sa’ora vincha, yuu este ññtokoura in vincha ñtokoura, yua te ñi chuuro nuu ollara te ñi kinnituu yuu, yuu te taara yaiara, ñi ñtinkarai yuu, ñi ñtinkarai jii yuu, yuu te taara ñuu ñi ñtikarei yuu te ñi sakanuura ñtocha, buuno viina jeniituu ñtocha, ñi kuu in tichií ñiinií ñi yeea viina.